Sevegua mbaeti ikavi esa opaeteko oime ñanoi jokuae <hesitation> mbaraviki oñemeevaera yandere jaeko jokuae yande <hesitation> yarajataiko mbae <noise> ñaneretapevae <noise> yande misireta jouvaera aniara oata yande mbaraiki yayapo erei amoape mbaetiviko jaereta iporatei yandereya mbaravikimbae jaema jokuae ipueretako ñaneretape opa mbaere yaayatavi